e el kawaay ka'n wural ko'o kol richaljiil k'o ri tiempo b'ala' qaqna'n xinb'aj chiwan miyan rel k'aj ela' qatijan re año nuevo pepian ara' qatijan re re jueves santo re laq'laj q'iij chermod kib'an li qapepian rii' qa qak'ilij la tomate jarpala' a li chetaq kab'an kak'ilij la tomate kak'ilij ab'ak'um, kak'ilij a jonjolín kak'ilij la la <hesitation> riwach <hesitation> pepitoria qab'aj chiran, sikil k'uum ela' rib'e'. ka kak'ilij cuando juntir k'iltajnaq chek kak'ilij a frances chi riij kamub'a' la lala tomate rici'iil jun tir la' b'e' kake'ej pi motor ya' ke'amaj katpetek kaya' chu' q'a' la recado chij la chij li q'a' kaya' wii' preparad chek li kaltan re ak' el kaltan che ke'l chi riij li ak' chila' katzzaq wii' la recado kab'anan y kapakan kapakan richi'il la tukulb'al ya chaq' chek tek'ara' kab'an poon a wurroz kab'an a sopa de arroz e la' kirk'am b'iik. kaya' poon pi platan ela' qas qaqagan ra'aj qatijan pi reech <hesitation> reech agosto <hesitation> qa cuatro de agosto nemq'iij re wural e ra'aj qaqa'n kaltan kyaq riij kib'ix chiran re re re chikap qanan qa qamuch' qa qa k'axab' qamuch qatomate pi ka' juntir qake'ej pi ka' kaya' saqa'n a pimienta clawo chi riij kake'ej bien ya ke'tajnaq chek ak'axab' la' katzaq qaj chi riij akaltan katzaq riseb'oyex katzaq ri ri wa kawaj ra'at qatzaq ichaj papa zanahoria repollo chewa' <hesitation> k'ox kaya' chixe' qaya' chi riij chewa' kawaj ra'at kakoj che la kaltan ke' kitijek tek'ara' ya chaq'ajnaq chek kak'axaj pon pi laq ixkuwilan laq re kab'aj chiran re xaq'a'l ela' qe qaya' pi taq nemq'ij re agosto ela' wet- am saqa'n k'o taq chek comida qet- am taj chech q'iij ere'en inwalam inwilmaj xa' rimal rik'in qatz nichon y re taq posada e kimajtaj taq posada kiya' taq saq q'or. el saq q'or kiya'ek qab'aj chiran qatija' niq'or qaqb'aj qaqb'aj pi posada kib'anek po xa' kib'oqux li ixiim kipaq'pat chel la ya' kaya' pi la wuxiim mer qaximaal tek'ara' kak'am b'iik pi motor kacha riwach qawaq'ansaj chu' q'a' che kirk'am b'iik cha e kakoj l kakoj la la kinaq' chi riij, ache'nem rii' k'ax chek k'axam chek riwach cha'nem rii' qa tinimet qawunaq kigan kisaq q'or kikoj kinaq', kikoj li li pepita ke'm b'ak'um b'anmaj kikoj palito kikoj nacho nejeel che kikojon hasta consome kikkojon penab'eey no nab'eey xu' qaqaj ra'aj li kinaq' chaq'maj chi riij qab' qab'ak'um ke'maj y qa iik, qakoj li qa iik chi riij tek' ke' kana'an e cha'nem rii' juntir k'axyajnaq chek riwach y k'o nik'yaj chek q'or kib'anek re re k'ox qana'n qaqak'ama' qak'ox qaqixij, qaqaya' pi motor qaq'axaj pi qa colador qaqa'n qaqa q'or re k'ox qab'aj chiran tek'ara' kib'eek li k'ox ne' qaqixij. qaya' chi riij k'o nik'yaj chek wunaq kiktijan richi'iil iik' ke' ritijiik rib'aniik ela' kina'taj chuwan qaqanmaj wural rik'in nichon q'atz nichon q'atz wajaaw ela' qatujun cha qawach o wuxu' k'o nik'yaj chek waay taq waa <noise> taq chwea' kib'anek kina'tajt chek más chuwan xu' la' jarpala' nitziij chiwan al- oom